ରୋସ ଔର ଖାଲ୍ତିଯାର ଵିଶ୍ଵାରେ ଇଚୀ କୋଈ ବାରେବା ରୋସ। ଔର ବେଟ ରୋସ ଔର ମାଂସ ଔର ପରେଡୋଈତ କା ଡଂପଲୀ। ପୈନ୍କେକ ଏସା ଵୋ ଜୀନିସ ଗୁଡୀ କୋ ସେଥାରେ ମିଲୀ ହାଵ। ମଦ୍ଧିଯାର ସିଟାକାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଲ୍ତିଯାର ସୁସ୍ଵାଦୋଷ୍ଟ। ସୌସେଜ ମାଂଚୁରେଂ ଗୁଡୀ କୋ ସେଥାରେ ମିଲୀ ଥାଈ।